Salsadi tzujtzupä owiji'k, cilantroji'k yyy niwiji'k licuado, kä'tupä kä'tupä y nku'tpatä barbakoa, barbacoapi'k wi'kpa, y koya' jetä tzapas koya ja'spatä yyy despues de que ja'spa mpicatzäkpatä tambien cilantroji'k, cebollitaji'k y niwipi'k.